ରାଈନୋ କେମବା ଗେଂଡା ନିଜଵ ସିଂଗରୋ ପ୍ରଯୋଗୋ ବିଵିନ୍ନ କାମରେ ଉପଯୋଗୋ। କରେଂ ଜେମେଂ ଦିକି ରାଈନୋ ନିଜଵ ସିଂଗରୋ ଦ୍ଵାରା ନିଜଵ କୁ ସିକାରୀ। ମନଗଧରୂ ରକ୍ଯା ପ୍ରଦନ କରୀବାରେ ସାଜେ କରେଂ ଗେଂଡା ନିଜଵ ସିଂଗରୋ ଦ୍ଵାରା। ଅନ୍ଯ ଵେଂଡାଂ କୋ ସହୀତ ମଦ୍ଯୋଂ ଲୋଡେ କରୀ ଥାଈ ଗେଂଡା ମନେ ନିଜଵ ନାକା। ଉପରିତିଵ ସିଂଗରୋ ପ୍ରଯୋଗୋ କରୀ ମାଟୀ କେମବା ଘାସୋ କୋ ଉପାଡୀ ଵାରେ। ମଧ୍ଯୋଂ ସେ ସିଂଗରୋ ତଂକରୋ ସାଜେ କରେଂ ଗେଂଡା ନିଜଵ। <hesitation> ସିଂଗରୋ ପ୍ରଯୋଗୋ କରୀ ନିଜଵ ନାକା ଉପରିତିଵ ସିଂଗରୋ ତଂକରୋ ସାଜେ କରେଂ।